ס'דא אסאך חיות וואס האבן א רעפוטאציע צו זיין זייער קלוג, ווי צום ביישפייל די מאנקי, מער ספעציפיש די טשימפאנזי מאנקי. אויך דאלפינס זענען זייער זייער קלוג. מענטשן מיינען א די פוקס איז אויך זייער קלוג אבער איך ווייס נישט צו יענס איז אמת.